Raha hahandro ovy anaty lafaoro aho an, dia sasako madio tsara fotsiny izy an, tsy voasana. Dia avy eo an, zaraina roa na zaraina efatra arakaraky ny habean'ilay ovy. Asiana menaka, asiana sira, asiana dipoavatra, sy asiana zava-maitso kely. Afangaro tsara dia atao anaty vilia fisaka izay mahazaka lafaoro. Dia alefa anaty lafaoro mandritran'ny atsasak'adiny fara-fahakeliny. Afaka jerijerena matetika izy hoe efa masaka ve, efa mendy tsara ve. Dia rehefa tonga amin'ilay itiavanao azy izy an, dia afaka loarana amin'izay!